Kô andeha tombotry zegny ndraiky raha homagniny agnaty kitaponahy ahanigny edy zah tsy maintsy mitondra ahanigny malôha de mitondra rano koa, de mitondra magnatao lamba le miady le mazaka le atao antrekitreky regny de mitondra lampy koa zah na briquet na zalimety sao de te hihgnana an-dala mbô hagnamboaragna handrahoagna na aligna andro koa mampiasa lampy am'jay de mitondra satroko koa sao de amin'ny andro mamay be regny na amin'ôran'andro regny mbô satroko igny mbô miaro aroe lohan'tegna mbô.